Cham nga aal pendo, anya ipu nakeer ale kang'et ne ma mining, kayoo netok ko nekang'et akeer alee atilatil alechi. ak andene chumbiik, ko nande chumbiik, acheeng aliit ketit kole, ko rook aruutchi. ye rook ande paarak kole, ko kande chumbiik, le lekit maat, si ma yaiit.